I kangoroa fanontaniàgna ty zany f- kangoroa mankôry mankôry f- kangoroa afaka mivelogno Aostralia Aostralia zany malôha <hesitation> plasy feno bibidia ô, maro biby mety hihinagna azy kanefa i fongony igny zany afaka misaotisaoty izy koa zany misy paosy alôha aka tongasany ny zanany mandeha milefa ke zany ma zany izy afaka mivelogno am'regny karazangna hala magnan-dregny.